O ntaka kiti ja tu ku kichinte nu tna chi tujinio nasa kakan te yuka o sava kiti ja kanchinte nutna'a te o ja tu.